Umar bo umi ooniin ayor ubeni iimi iduon mo umar bo iimi iimogh ni ibaghami di odi amoogh mem mo ru marh bo iimi nbaghomi di emitenaan nyodi ughilom ni nyodi ididi di oghiilom nyodi osi oni aroo onom oghimom ephen oghim om ephen ku odi agbi bo umar bo iimi ku odi aani bo umar iimi mi aano bo amanam r'alegheri iyaar odi ubeni iimi mo mi adigh oony di aaru sien abirini pho orol ku mi ra mun ni mi ra mun ipe oniin pho aami r'ubeni bo iimi mi ra mun ipe remikenaan bo iimi iimoogh ni la di mi abem mo mi ka aaluughian dio pho umar bo iimi ku mo ooru ro dighi ipe rodighi ghan bo ku awe osighe yogh ikuom oru okuomogh iimi mi umaaghagh righiri ami r'igbo aami mo itu mo mi raatughian dio pho umar bo iimi tu arighiri aami ooru abidi upham ni raar ikuom abuniin u/pam but usaghi ni riidien abidi ooru oleeghi mi aagbo yogh riimiim ku abidi oru ophughologh rumiim amuen mo buen opham bo ikuom mo osighe ikuom mo oru ukuom iimi ku oten oghelogho mi aru aphegh mi aaru aphir eephegh aaphegh dio pho mi ra aatughun bo dio pho umar bo im mi aaru asighe eephegh aphegh Epheegh pho epe pho ukuughom ni iboom ku a budi ulegheri upurughaan ni mo eeghe kuidighibo iyaar pho ropeegh bo epheegh pho eepho ku mi abem mo mi kuraatughian ghan dio pho umaar bo imi kua buniin abulo upjo moghian imi usighe ghaani iyaar lo a bidi ommogh oru ungo imi ubnei imi mo radighi mo na r'apoogh ni otu pho ana iyaar pho edighi bo iyaar pho pa kaayoor oghinaam bin ku sughe mi bin kuolebirioony di odi pa ka yoor ubeniimi mo na ra poogh ni ra poogh ni otupho mana urigheeh orool <hesitation> mo memmoh rotubo omaar ana mo imooghni idi edighi yoogh, mo mughu mo upaar booni oboh oniin ana mukuni kuolo enaan imeerah ephen kuiyaar pho mi raatughian gha bo dio pho umaar bo imi otughian adiopho umaar bo imi emuughni iyaar diredighi ghan sien a ghuduum mo a mi alha pho eghiraany alha pho eghiiraany mi r'aatughian ghaa ni dio pho umaar no limi <hesitation> rowah otughian adio pho umaar bo imi moogh ni memdi miaru amagh righiri aami miitu mi kaatughian diopho umaar bo imi arighiri pho a mi orubo iyaar upham okuom ma mi ku mi a miilough iyaar pho idighi iyaar di rokuoghom ghan oye ooloh eebeeraam kakuom ni nyina olo iberraan ina ka kuom kuaniir ami aru ubeeni imi mo dighibin mo iyaar pho edighibo iyaar pho mira benibo nyina na radighi naan oye mi pe aloor pho ana kui di na a/rue adighi mo olo amoogh dibeeraan ana kawani iyaar ango nyan olo ibeeraan eeni ka tu ophughool amiim mo bin ogheel kueeni ka benininyina mo radighi mo radighi pho opo pho bin amooghni iyaar odighinom pa a ghuud um mo a ana ku mi a beni aniir a mi mo odighia ku yoor oru odighi ku yoor ro dighi yoor ulegheri mo po adio pho adiphe pho yoor useere bo ologhi pho ku edi adiphe pho yoor odighi bo, ikpoki di yoor omooghdio pho ipini ikpoki pho yoor onighi noom boo oo <hesitation> itughian pho ipe pho so yoor uruni obeni enaan mo saar uwhilenaan iyoor enaan madighi. So yoor uruni oghi otu ibeereghi obeni enaan mo ma dighi <hesitation> iyaar pho edighi bo iyaar pho yoor useere ologhi mo iphen kuidi na k/atue udighinaan iyoor. Arighiri pho a yoor r'ayoor oru osighe riimiim mo amuphe pho oru ophughologh ikpoki di mi a ihe bo diopha adiphe pho kuedimi aghi aghoo ikpo iragha da yoor oru osa rimiim mo ipe pho miuule eghi ruumuugh, musighe ikpokiphi pe pho ku mi aghi akpeeghiom ikpoki phi pe pho arighiri pho ami unghooghi bo imi ipe a buumoor ami unghooghi boiimi, igbopho ami unghooghi bo imi abudi miulegheri rabudi mia legheri uru keenyni unghooghi yorgh imi idipho idipho idipho oh s reteeny diporipho adio pho mi rakio dighi kuoye Aru umaaghaanaan imi wehye idhill mo alhe omugh adi ku mi uhe omugh odi ikpoki pho mi ma akpe ni nyodi ikuodi asibo ologhotu kparipe opuru anii odi mo opeer opeer ma si ghe ni ikpoki pho ami atu du ghum opuru aghi bin umaaghaan naan imi wheyeh lidiil mo mi a pam ikpoki odi so, osiboepe kawe ye liloogh pho umiini mo miu pioman aniir pho odi odi ku a pioman opuru aniir pho odi mo opeer pho ma sighe ni ikpoki pho arube sien asigh liyaar pho atuduughuum? Ku a whe lidhiil pho be ni imi mo kheel ku mi aten a righeel ku mi roteen origheel ku oye pho aru ephen ologhotu karo oru kua sighe ruunno uunmo imi kubeni imi mo madighi madighi reghereba mo miu legheri me moogh ni weh di rokighan kodi kosighe raaraar bin mo ro sighe ghan koobulemi mi abeninyodi mo mi utoul idipho iyaar pho ku mi ma sighe onuami kumi akaaphom mi ra dighi ghaani